ال الأخوة فى العموم غز وقوة ، ف <hesitation> لا مأبى أكون وحيد ، مأبى أبدا ما اختار عمرى أكون وحيدة ، ترى أخوانى هم نور عيونى ، السند الظهر القوة دايماً بوجود الأخوان ، اللى عنده اخ ما ما بيطيح ما بي بيحصل دايماً اللى يسنده عكس اللى ما عنده.